Gne téléphone io zany misy maro karazany, misy e misy touche da misy e tactile, gne mitovy avao e fampiasagny an'azy io afaky hiantsovagny, afaky handefasa message, afaky angalagny sary arakaraky ne itiavanao an'azy sy gny ilavanao an'azy, da izy io koa zany, io namboarindreo lasta andafy agny io da sy haisika e agnatiny io, fa mampiboaky raha avao izy ame écran lastagny da arakaraky ny ze tadiavinao an'azy e kitihanao.